Izy koa zah ny mpamilin'ny fiaramagnidiny amin'ny tafiodrivotra lazaiko amin'ny mpandeha mba hanomezako toky zareo ampafantariko zare fa hoe ny anarako no mitonga ty zavatra ty de to voafehiko zany ary voa- ho resiko zany ny loza mety tokony hitranga amin'ny le fandianana zany.